Pues ningüy ajlüc xowayey frut ajlüc lacow ajlücsxaingui wüx ajwüc ajlüc xowayey xaingui ajlüc melwün ajlüc cawac giayxon nawech xonangan xonajnej ambocawec cawac ajlüc twan qer ajlüc este tuén ajlüc mang ajlüc tumarind ajlüc almendr tuan ajlüc ningüy almendra.